Menurut ngoji, nako namoro manege bisa janakao ma madutu, sebab <hesitation> setiap ngota ngotamare o kia o pidiringi misalnya nako ja o kia, ja ma madutu manege i si towo bira, manege kan ja nakoka. Jadi, setiap o kia nyawa ma somoa joka ino misalnya manga tujuan, manga niat ja tago kona moro manege, manege i sojo, karena manege ja nakoka ma ma tuan. Trus sinoto manege, nako menurut ngoji <hesitation> sesuai aji o kia aji pengalaman pengalaman manege namoro manege karena manege binatang jadi nilai nilai o kia kasih sayang manege ja nako ua, beda de e binatang binatang yang lain, <hesitation> seperti o kia o boki, trus kelinci manege bisa ja nako nilai kasih sayang nako o kia namoro manege biasanya nako i tagi o kia, ingosa ma wola ino bisa sude ja jo sibelaka trus o kia o kia barang barang yang lain bisa i sibelaka, namoro.